भे बर्स अज बए देइनि खतिऔ थनएउ। भए देइऔ थनएउ मन्से जुनर्। <hesitation> भिसेर गौसर्नि खत् ऐजे। <hesitation> दोन्ग्फन्ग् ब दोन्ग्फन्ग्नि थनएउ पर्क। <hesitation> दन्सो न नए लब ए, बिसेर दन्सो न लब नए। भिसेर दएम् बनए नएऔ। <hesitation> युस् कलम बए दोन्ग्फन्ग् ब दोन्ग्फन्ग्नि <hesitation> थनएउ पर्कौ। योन् प्रए बिसेर बए दएम् नि सिन्गौ ओन्थै युस् कलम, ओन्थै लबे लबे। योन् प्रए ओन्थै नि प्रए सकिन् इऔ, <hesitation> बिसेर <hesitation> दोन्ग्फन्ग् लैपन्ग्नि थनएउ पर्कौ इऔ। योन् प्रए बिऔ हाप् रुजे। प्लस्तर् बलि कलम, बए कलम् न नए। भिसेओ मन्से दएम् फो मौ कलम, योन् गुपन्त्रो कलम। भिसेर नि दएम पस्मितर लगि गजु जैऔ मलब पर्। <hesitation> योन् प्रए बिसेर <hesitation> बए दएम् नि त्रोइ वदर् दएम् नि लोक कोम् कलम। भ देइक्यो स्तोप् कलम न हेउ मन्से जैऔ, लकिन् ऐनेउ।